خلّينا هلّأ نرتّب الأرقام من صفر لنشوف أدّي بدنا نعد. واحد، تنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستّة، سبعة، تمانة، تسعة، عشرة، حداعش، طناعش، تلات طاعش، <noise> أربع طاعش، خمس طاعش، ست طاعش، سبع طاعش، تمن طاعش، تسع طاعش، عشرين. وحدة وعشرين، تنينا وعشرين، تليتا وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستّة وعشرين، سبعة وعشرين، تمينا وعشرين، تسعة وعشرين، تلاتين. وحدة وتلاتين، تنينا وتلاتين، تليتا وتلاتين، أربعة وتلاتين، خمسة وتلاتين، ستّة وتلاتين، سبعة وتلاتين، تمينا وتلاتين، تسعة وتلاتين، أربعين، وحدة وأربعين. تنينا وأربعين, تليتا وأربعين، أربعة وأربعين, خمسة وأربعين, ستّة وأربعين، سبعة وأربعين، تمينا وأربعين، تسعة وأربعين، خمسين. وحدة وخمسين، تنينا وخمسين، تليتا وخمسين، أربعة وخمسين، خمسة وخمسينن، ستّة وخمسين، سبعة وخمسين، تمينا وخمسين، تسعة وخمسين، ستّين.